रूस की संस्कृति उच्च सन्दर्भ संस्कृति च। येकू मतलब च कि रूस मा सीधी बात नी बोले जांदी बल्कि ऊँ थें समझाये जांदू। रूस का लोग खुले आम नकारात्मक बात करनू पसंद नी करदिन। रूस मा मुस्कुराणु भलाई, समृद्धि और अच्छा मूड थें दर्शोन्दु। रूसी मुस्कुराहट हमेशा व्यक्तिगत होंदी। एक कहावत रूस मा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध च जरूरत पड़न पर भी एक रूसी व्यक्ति अपनी आखिरी रोटी कै और का साथ मा साझा करलु पर खुद कभी नी खालू।